टेलीविजन आजकल के जमाना में सबके खातिर बहुत जरूरी हो गइल बा। टेलीविजन एक अइसन यंत्र हो जौन बिजली से चलेला। ई यंत्र के सहायता से देश विदेश के कुल खबर सबके लगे घरे बइठल पहुँची जाला। टेलीविजन के स्विच ऑन कइले पर ओमे बिजली प्रवाहित होले और ओमे देश विदेश के चलचित्र लाउके लागेला। एह यंत्र में केहू आसानी से चैनल बदलि के आपन मनपसंद कवनो चीज देखि सकेला।